බාධක ජය ගන්න <hesitation> නොපසුබට <hesitation> උත්සාහය <hesitation> කියන එක <hesitation> ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත්. මොකද <hesitation> දැන් බාධාවක් ආවහම අපේ ජීවිතේට <hesitation> අපි <hesitation> ඒ වෙලේම අපි කරන්ඩ යන කාර්යභාරය අත ඇරලා දානවා නම් <hesitation> මට නම් මේක කරගන්න බෑ <hesitation> මට මේ ඔක්කොම හැම තිස්සෙම මොනා හරි කරන්න ගියොත් ප්‍රශ්න <hesitation> එහෙම කියල හිතල අපි අත ඇරල දැම්මොත් <hesitation> ඇත්තටම කියනවා නම් <hesitation> ඉස්සරහට අපිට ලැබෙන්න යන ජයග්‍රහණය අපි දකින්නේ නැහැ. හිතමුකො අපි <hesitation> අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්ත කියලා. එතකොට දැන් දිගින් දිගටම බාධා එනවා. එහෙම නැත්නම් <hesitation> මුලදි <hesitation> පාරිභෝගිකයෝ කවුරුත් එච්චර <hesitation> එන්නේ නැහැ. ඉතින් ව්‍යාපාරය අසාර්ථකයි වගේ තේරෙනවා. ඉතින් හිතනවා මේක නම් මට හරි යන්නේ නැහැ. මං මේක අත ඇරලා දාන්න ඕනේ කියල. ඒත් <hesitation> ගොඩක් වෙලාවට <hesitation> ඒ <hesitation> බාධා මැද්දේ <hesitation> ඒක අල්ලගෙන හිටපු අය <hesitation> ඒ අභියෝග අල්ලගෙන <hesitation> ඒව එකින් එක ජය අරගෙන <hesitation> බාධා ජය අරගෙන <hesitation> ඉස්සරහට ගිය අය තමයි <hesitation> ඒ <hesitation> තමන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථකත්වය කියන එක <hesitation> ගොඩක් දුරට ළඟා කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා <hesitation> අනිවාර්යෙන්ම බාධක <hesitation> ජය ගන්නකොට <hesitation> අපිට නොපසුබට උත්සාහය කියන එක නම් <hesitation> වැදගත්. මොකද <hesitation> ඒක මත තමයි <hesitation> අපේ සාර්ථකත්වය <hesitation> රඳා පවතින්නේ.